أحب أكون الشخص الأكتر ذكاء لإن الذكاء حاجة دايمة وهيساعدني هحقق أهدافي وأواجه التحديات وأصنع تأثير حقيقي حتى لو من غير شهرة. أما الشهرة فهيه حاجة مؤقتة ومتعبة برضه ومش دايما أما تعكس قيمة الشخص الحقي <hesitation> قية.